Yaa koovi ya kunii sakuaii chi ya kunii sakuai kuu ntakuu, chin ntakuu kaa xini kuakuai ntaa kuvaa ke'enaa, xio sabatuna chichiyoa ya ntakaxii nujuuni kuaana kina nujuuni kanasupooa, takuu nujuuni konasopooka vaxii xe'ee vali xia tikixaa chii tuku minu saa sekeena ika na kachio tajaana ñia'a xiaa ntaa sana koyoo ñia'a xiaa vaxia, taa taku savaatuku nujuuni mio yoo nujunyora yoo saba ntaa xinteea nujuu ñiuuva, nta kejee xiuju xuia ntakaxiinaa taa <hesitation> xaa xinii kuaa nta xaa kixaana xia a yaa naa chiyooa chi ya xinii sichiyona kuu nuju ni xiia'a, nujuuni ya koo xiia'a kuxina vaaka chi ni yaka xini kuakua tukia kaa mina ntavira ta kuvaa i'i xiaun minutuo kunuu chio chiiyo mia kaa ta nujuuni ntaku ra kuntaa inii ya kuvaa minuto chiyoaka chi a ta horaa chiyoaka, chi tuku savana ntavira i'i niñuu xinteenaka xiia, taa takuu ta xaa ntuvii kaa, ta xaa vaara tajana ixiiaa chikana ceiteva najana tumantojova xinio nta kuvaa cete najana chi xii ijii kaa chi koo kuntakukua inii. Ta yaka kua kutooi ke'eia, ta xaa vaatukua xaa xio vaa nikeje nta tunumantojo ka chi niketa ceteva chi, ra ikara sukuaana moleva, sukuaana tia'a kuaava, ta ku molekara ko kuntaa inii ntakuva keena taa kuu ñaa tajana xiaa a ntaa ña'a tajana xia chi, ya ta tia'a kuaa ika niraka koo kuntaini ntaa kua keena, tayaka kua kutooi sukuaai mi ntakukara koo kuchiñui xiaa chi miina ntavi chejera xinii vaana naka ntaa kuvaa sukuaana taa takixaa xoo chi i'i xiyo kui tiajara i'i xiyo kui tie kuachi ra xinikuakuai ta kuva keena, ta yaka kua kutoy kasuaai mi ntakuu kaa, ta savana chejee ra yo sabatukuna taja xi'aa kiniva xii koo ketaa ceite xia chi, ta kuvaa cete ka ra yiasii xaxi tukua nuju mii xia'a kini kaara koo ntikii kuakua tukua, xinio nta kuva yu'u, yu'u iiao chi savana cheje ra ntikii tuku mi xia'a kini yuuna, ta yu'u ra ya vaa xiaxi kuu yaa ceteva, taa mi olla ka ta sava naa ntavira tajana tu'tu valiva a tu'tu nanu su kuntaa kuakua inioo ta kuvaa tu'tu tajana ya mi hora chiyo vakaa, chi tuku yu'ura xini vuakai taa kuvaa sichiyona mi ntakuu kaa taa. Mii ntakuu kaara yaa taxaa ikaa kijii vaa, saara vintuu sunuuna ra naa loo xintichia ikaa xaa skitajaa tukuna molee nujua ikaa kosona loo ntiuxiva, kuñuu ntiuxika kuaa nujua taa nii ntiuxika koo kuntaa kuakua inii ntaa kuvaa chiyoorika, chi ti chiyoii kutukurika ta xie- e- e tiu mi mismo mi tiia satarika kuaa tuku xii molea, taa mi ntiuxi ka, ra nii ntiuxi ka xiini sichiyoi, yaka kua kutooi sichiyoi ntakuu kaara xini kuakuai ntaa kuvaa chiyoaa, ta koaa kunitukui ya kutoi mi ntakuka xichiyoia chi ya vaa xiaxiaa, tukuu taa vikoo kaara na ko'o ta ku savana vaa keeara vaa chiña xiaxia ta sava'a tuku nantavi koo kuchiñu kuakua xiia ra, koo ntakii kuakua xiuoo su yaka kuoo kuto'o kuakuai kakuai mi ntakuu ka.